عاد لازم أكون ذكي وأغير أسلوبي شوي، ببدا أطرح الأسئلة مباشرة عليهم أو أسوي شي يلفت انتباه انتباههم مثل قصة قصيرة أو مثال حي على الموضوع اللي أشرحه، أو أحي- وأحياناً الحركة البسيطة في الصق أو تحويل الدرس لحوار يساعد كثير.